ड्रोन के युद्ध मा लड़ाई करना कछु लोग तो सही मानत है लेकिन कछु लोग गलत मानत है। जौन लोग सही मानत है उनकों कहना है की यो सैनिकन की रक्षा के लिए होत है। काय ते डोने के जरिये के बिना सीधी युद्ध के खतरण से बचत भये हमला करो जा सकत है। ऊ ये भी कहत है की ड्रोन से ज्यादा सटीक हमला कियो जा सकत है। जैसन की बेक़सूर लोगन के नुकसान ना होनगे। पर जौन लोग एको गलत मानत है उन्हे ये चिंता है की ड्रोन ते हमला करना युद्ध के नियमन और इंसानियत की खिलाफ हेन्गे। एंका कहना ये भी है की ड्रोन हमला करत समय हमला करत वाला इंसान भी जंगली होत है। काय से वो सीधे तौर पे सामने बाले से नई लड़त बल्कि दूर से हमला कर देत है। और एसे स्थितियां ज्यादा निर्दोष लोगन के नुकसान का कारण बन जात है। अखिरकार यो सवाल एस बात पे निर्भर करत है की युद्ध के दौरान कितनी सावधानी वर्ति जा री है। और हमला निर्दोषी नागरिकों पर तो नी हो राओ है। एसलिए युद्ध में ड्रोन का उपयोग सही है या गलत है ई पर विचार करना एको उद्देश्य और परिणाम पर निर्भर करत है।